Cussu pura già fudi ua cosa bella, poitta biri is attras cosasa chi no appu biu e mi ada a fai prasceri, ma chi no m'accumpangianta no faidi. Chi no mi ada a prasci a Lourdes, cantu m'ada a prasci a du andai! Ma commenti fazzu? Ah! Deu seu andada scetti a <hesitation> as terra sinia de du fudi Gigi e Rita a. <hesitation> In su Friuli candu Mauriziu e sa pobidda e a Roma. Innoi in Sardegna a Aristaisi can cu otta mi porta Maria Teresa.